Ngasumurayo obuli kiro obulinjjakya omuthunjji nomugholho neryo iyikalha iyinahenirye

Kyekiro nathahibawa na mwira waghe

Okasangana ibabiribya bakule ibabiritunga esilimu nawandi malhere kitya kitya

Kikaleka ibathabulabirya abandi okwabu ababibuthunga kandi ibwaleka abandi ibathabuthunga okwabu abathebabuthunga

Atholere inaletha abandu bahaghuma nerithoka eri highitha ekitsibu ekya mabanika sssh

Abana syalithoka erithasya balembera ndeke ngeribaha ebyerirya, eribaronderya e fizi eribahererya ebye, ebya mathambiriro eribathwalha oku mahosi

Omunywani oyo ini ngindi muhabulha indi sikyitholere amaghenda embere na emitse mibi eyo neryo ini ngimdi muleka ina thuga ibanywani abo abawithe mughaso

Ngateha amaghetse, inahere imiti inahere esyadodo nesya bilingania

Baghende okwa mibiri eye byalha eyanga bawathikya eringirya esya sente.

Vikaletha engulhakulhana omwakyipi kandi ebyaghunzahu nebitsibu ebyangabasira lhuba lhuba

Sikawathikaya erithendithu erithendithunga amalhwere awakasira omwa syonjjimba esikyinire

Thukaghenda ithwabana abahalimu babo neri ithwayilhagha ekiro thwangasibana

Ngehera ebihimba esya dodo esya bilinganyi ebikusa

Erighanyirana hamabanika erisubirania

Ngabikunigira ndeke esahani inatekaku eyindi inabithekamo ebyalya neryo ibyaba binahuhire kukendighenda obulofu

Ngahana omwana wayi okwamibere eyuwene omughulhu akabya inyane na bandi

Abambesa bawithe ebikabasulusuthaya binene kikira abathabana

Kikawathikaya erisomesya eminyethu nabana abethiyithoka nabalhema

Inikendisangasangania omubuthi nabana biwe neru ina habulabo

Eriyirinda esyondwalha ngekithuruko

Iningiyirinda eriribwa omubwa iningindibya ngakesya nomwa katimba.

Ngathungaghu okwa miseke ebibya eyabirhimbibwa nobulhaa nabanya buthoki bobulhambu bwaghe

Eribya ithunemubyoya obuli ndambi

Thukakolesaya ebitsitsi

Abakali bakatsumba ebyalya, abakali bakalhabirira abana, ngeribasara ebinyalha neri boya, abakali bakoghaya esyongyimba.

Bikaleka inathunga ebirengekanio binene omwa buyingo bwaghe

Kyikathu, kyikaleka ingathoka eriyihimba ngo'omundu

Thutholere ithwa habulhana nerikanirania omumaka. Munye weka atholere inyabirikira omukali ninga abana neryo ithwa habulhana omu butsibu obwa ithwangabya ithwa masangana

Erithendi soma hayima neribya isingawithe

Bakamwetamu musingiri